dubu dari ballau ma ak a dukteti hauwata moɗi dubu dubu dari ballau a duktiko mi akaje ae karai wato ey kije kuita manda maggi yawaye eshafa shereke de a haɗa te tiku menye eh eynsu menye suntu ta miya ey <hesitation> sunto ma na muntettiko a haɗaɗeti kei a mukti de na wano bi ka moiko to dungo dongo a gojetu ka shinkafa eh de eh aywa ye magi atarigo eh share a mukti bonu ka moiti dungo muno tikau un ka monu dingo to yumi yu kasam ey kauso a diku aywaiye ae yumu ye zaman kuwa yuku yu zaman dibu dari bad ma ku dukti un dikti ba ɗo a ku dikti baya ku manoti yu ku shafenan ku gadɗati yomu yomu yo koiso andi shafene bu yuko dubu dari bad ma ku dukti yumo oyum mu daman mu suto dubu dari bad ka munoti de dubu dari bad monu ka kulti deto kazo gidi yo muye munde ma ka gidsi unko yo milla un lalamba. zaze to ka dukti oh eh tare muɗi tare ballau dubu gidi miliyan gidi ki dukku ma'i kulko de amman gidi tare moɗi miliyan moɗi daman takato muzi takato dan shafene ajelu akeje wato balle gidi bar ishe mara buma gidi gidi sama'i go ishenta mara a andi sauki andi sauki baya ka cika haimi ki benenko ki hau buhu de koci kole koci kole ka tuse ka ae wato ku tei amman gidi ki eyshe mara bu take bautetu dubu gomma diko bo goma mi kwano dabu ma dubu ka dari bad to gitimanu ku tishenko kwano bab yi ka moiko oyum mono tim de amman gidi goya awarsheni bunen ni andi sauki amman gidi ka warshe ki hau buno bu ae ki gomma ki yam amman nino bi na rashen ti ka sara mu bi na elle munkaiso bila salake muande hai bu hai mi ke mu wanko ki lashim biki gid tama bashi moɗi mu wankau bashi muɗi buhu bashi wudi kuwa a tare ma mu tishanku buhu kunu kuwa a tare moɗi to mu wanko hai ɗo ko meiko amman gidi mu wanko haimi buhu talatin a hau samboɗi waɗi mu tishenti samboɗi wuɗi amman mu wanko haibu mu ishi maleji mu ishi maleji wanɗe mu ey maleji ka wanɗe to ka ka aseti ma sallama ma tum eh lelamba kinako tinda andi milla andi gwarzaku andi na en na dakno a bano to ku ina wato lashim a meneto ɗo baɗi de lamba bimbad de lamba bimbaɗ ko zanko kai esi gidi anko sadaka banom ey lalambo kinam ko shikenan mana ku anko ziyara andibo amman gidi yawaibai buno andi gebu bi namba ballau ma meneti amman yumu lamba kunum ishebu saiko tamba bimbad lamba bimbad ma waɗanko gigi sadaka kinako kila gidi lalamba amman yukum yu somiye lamba ballaw yutama lamba kunum shikenan wato iteto amman yumu yo kaise ishe ɗo wuto yo oyum gudko dishema oyun biji ma takato shi boiti bijimi buhu moɗi ma dubu dari takato to har keiso shi kejeno to sati moɗi oyum bijimi takato to sati dino oyum bijimi takato ta inami wato andi do oh oh yumi yu zaman yumi yam weiyi zima andi gyeɗe bo esima andi gyeɗenibu ta gidi andi gyedauni yambu to sima ishen marabu se muni mude ki mi dano ked kore kasi ham kore ka am mu ishen maram eh amman zoni dongo isin ma a ishe mara ɗo sinma jerin ni mai